अगर कउनो रेस्टोरेंट में म्यूजिक एतना तेज बजत हा कि हम अपने दोस्त से कुछ ना कह सकीला। ता हम वेटर के बोलाके म्यूजिक का आवाज तनी कम करे खातिर कहब काहे से कि एतना म्यूजिक में हम अपने दोस्त का बात ना सुन पावत हईं। और ना ही ऊ हमार बात सुन पावत बाड़े ए लिए म्यूजिक के कम करे खातिन कहा। और ज्यादा तेज म्यूजिक भी स्वास्थ्य खातिर हानिकारक होला हम ओसे म्यूजिक के एक युक्ति-युक्त तरीके से बजावे के कहब।